Iyo sa kui, ja tuu, ja kuji, ja ya´a, ja e ja yi´iyi, ja yi´i kua, ja kua´a.